بالنسبا ليا أنا نفضل نكون وظيفا نحبها براتب ضعيف, على خاطر الشغف في الخدما يخيني مرتاح نفسانياً وفرحان باللي نقدم فيه في خدمتي, وأكيد كي تحب الخدما, تنجم تنجح فيها, وتطور من روحك, وتزيد تقدم برشا قدام, أما تكون خدما براتب عالي, إذا ما كنتش تحبها تنجم تخليك تحس بالقلق والتعب, وتفد ذاتها مالخدما متاعك وتبطل منها, بالرغم مالفلوس.